Nam wa ọsọm wẹ uru ukɨp ọvẹn ga dọng nwẹd. Ọvẹn yẹ nni nkɨp jẹ, nni nkɨp bẹ bpri and nkɨp bẹbori jẹ nsọnọ nnẹ ọsọm ẹjara ọsọm wẹ una ọvẹn ye ana ọvẹn se bebori agọnọ ọvẹn ọbazi uru ukana yẹ <hesitation> ngọnọ nnẹ yẹnẹ nẹ nni nkɨp ọvẹn jẹ eto ẹya̱k ọvẹn yẹ ẹkpọkpọri and yẹ ẹgọnọ ere yẹnẹ ja egoro nnamọ. Nang na ngwams uwa dọng uwẹd nbọni njegẹ ọvẹn yẹ emo, adori nni ngọmo nkɨp emo, ẹrẹ ẹkpẹm ni ukpẹm, Ọbazi uru unyi ete ga ẹgbẹghẹ gs ẹgbẹghe nni nbọni nni nna mo. Ngono ni nnẹ yẹnẹ ana ọvẹn ọnne since yẹ eto ọrimini, nẹ nna nto ọrimini ma bẹbori ma nẹ nyẹne emo, ma nẹ nda ma emo nni nkɨp ọvẹn, nni nkɨp emo ọvẹn ma izek yẹ omo azẹzegẹ ma nam nni nkpọng nni nzẹzẹgẹ ẹrẹ ẹnẹgẹ ni unẹge becuase ẹrẹ ẹnyi adọn onne. And nẹ, ne emo agwu jẹ ada jẹ gange <hesitation> ne nni nna je ganga nni nna ẹrẹ ẹnẹgẹ ni ẹrẹ ẹnẹgẹ, bẹbori nwẹbẹ ne emo ara azẹzẹgẹ je amazẹzẹgẹ, ara azẹzege ara atọtọngọ, emo ana ọvẹn ubi nbi emo ẹkpa, emo ana ọvẹn ọnnẹ nni nbọnì ndiri ẹmo, so ẹrẹ ẹbọni ẹnyi adọn ọnnẹ ma nẹ emo ade jẹ gbọgbọri. Eyạk emo ga ẹgwugwu agọnọ oven but eyak emo ga egwugwu ọvẹn agọno <hesitation> nam ngono ni nne yẹnẹ ifinang ga ga yẹ odo wa Ọbazi unyi ọsọm ẹjạra ọsọm ọvẹn ẹgọgọnọ.

Ọyẹn nwẹ, ma nam nẹmẹni ẹrẹ ẹnẹgẹ. Akake ọrimini ye nto wa nẹ nfi nda ma emo nni nkɨp emo, nwa ga ẹdudu yẹ ẹjẹgẹ ọvẹn nkɨp emo gbọgbori, ndoro emo sẹ emo ana ga akakẹ ẹtu, and ndoro emo wa ne emo ane ara agọnọ ọvẹvẹn nwẹ so, ọvẹvẹn nwẹ ẹrẹ ẹnẹgẹ adọn ẹbẹbẹnẹ. Ọsọm ẹjara ọsọm wẹ uto gwang sẹ ufe mọ ga dọna anwed ufe mọ ga dọna anwed, ufẹnẹ ma ufẹnẹ sẹ uru ubọni uchẹrẹ wange ma ẹsẹ sangẹ usọ nọ bẹ wangr uru una ga dọng nwed be bori ga ẹgwugwu ara awa emo awa ana ọvẹn ubi ga dọng anwed emo arẹ emo ara awa dọng anwed. Emo abẹnẹ, emo ọvẹn ma jẹng ana. Emo aduggi ga dọng anwed nang, emo ara ajuk ẹgbẹghẹ but bebori bẹ akemọ are achẹrẹ ọvẹvẹn emo, ẹchẹrẹ nwẹd emo, ẹchẹrẹ ọvẹvẹn ejara ọvẹn yẹ emo arre ara ajẹgẹ ma ye emo ara ana ga dọng anwed ẹjak ẹrẹ abẹ akemọ nwẹ ara anyi bebori nwẹ bẹ-ẹfa and mẹ ẹsẹ gangẹ bebori nwẹ agọnọ akakẹ ọvẹn. Nọrọ gwud, ma nọrọ ma achẹrẹ dọng anwed iri ifẹ ẹfa sẹ ẹsẹ gangẹ babọrọ agọnọ ovẹn. Ọsọm ejara ọsọm we uyẹnẹ yẹnẹ usang ukana brbori se uto ọrimini unyi bebori nwẹ. Gẹ ẹtutun arẹ nọ asi agọnọ akemo, gọ ẹtutun arẹ nọ asi agọnọ asẹmo, ge ẹtutun ere nọ asi agọnọ wa akemo, ga etutun arẹ ọgba ma ayẹ atọ. Ayẹnẹ mọ ga etu o, ayẹnẹ ga ẹdudu ẹjara ẹdudu yẹ ayẹnẹ mọ ma agagari ana nẹ gwang nwe unọng usẹ ugọnọ ọvẹn ma ẹbọni ẹsẹ ifinang sa ẹgbẹghẹ uso uto ọrimini unyi ẹtọgbọ ẹ mu ukana ẹtọgbọ ubọni ukana asọm bida br arre ga ẹtọgbọ nwẹ. Ato ọvẹvẹn, gbagagbaga da ma adọn ubi ga asọọd agọ azɨnẹ ajọk bebori ọrimini ga yẹ odo wa bebori ada nana na ọbazi, emo arẹ yẹnẹ ọvẹn, ẹjara ọvẹn ye ire irina na ukɨp ọvẹn, <hesitation> ọvẹn ạnnẹ ayọrọ uru ọdọm ayọrọ ere ga ọbọk ọbazi, so nọrọ gbọgbọri igo̱nọ ni nang igọnọ ni irẹ yẹnẹ ọbazi mu unyi ware. Ma nọrọ be ire ga eyeng ọzɨng anwẹn mẹ ẹsẹ ga bebori nwẹ ga ẹgbẹghẹ yẹ emo anọng arɨma abere emo ma abọni ana ọvẹn ọnnẹ anyi ware. Abani ye ara ere ga ẹtu wuwori we ejere akɨp nẹ ga ẹgbẹshẹ yẹ ure ga nwẹd bẹng ga jẹng or bẹng ga ifa or bẹnh ga ubara agọng usani gbọgbọri uwa ni ma dọng anwed usa ma akẹ dọng anwed usa ufu ufẹnẹ uyẹnẹ yẹ ga ẹtu ebani ye ukana yẹ. Wa nwe ẹna iri idoro je irẹ yene se ọsọm ẹjara ọsọm ufẹ bang emo jẹng bẹ emo anyi yẹ. Nam nto orimini nyi bang dọng anwed am be nne nni nkɨp ọsọm ejara ọsọm we nkɨp mọ mi nsang yẹ nne nnẹ sẹ ugọnọ ọvẹn usono mọ dẹnẹnẹ ma ẹsẹ gangr ifinang ukana akemo ma asẹmọ ma ẹfọgbọ ayọ.